<hesitation> Agnatisane fomba mahomby zany ampienagny e siramamy aloa defa izy fosiny zany hoe misy manko e siramamy voazanahary da misy gne vita namboarign'olo de sotry fo e fomba fosiny ahenanao e namboarign'olo ahisy ame sakafo fa gne voazanahary evao gn'ohaninao.